Ah somary manahira anaha kely ty fagnotania tiky satria zaho fa nanambaly ah fa tsy de haiko gny hizaka anazy fe no aminaha aloha gn'atao hoe fanambalia tonga lafatsy da uhm fanambadia ahitanao olo maro. Fianakavia maro avy amy gn'apela zay avy amy gny lelahy zay samy tonga magnotrin'eo aby. Da zay gn'antsoina hoe fanambadia tonga lafatsy aminaha amina toera somary lehibe malalaky, ahafahan'ny gny rehetra magnaseho gny hafaliany sy gny hetahetapon'ny rehetra, amy gny alalan'ny gny dihy zay gny hira zay gny tantara zay gny fihetsiky maro zay, afaky mihina sy misotro aby gny olo rehetra amy toera io, mahafinaritsy, da zay gnatao hoe ahh fanambadia tonga lafatsy aminaha. Da tsy ho- tsy vitan'izay avao fa ah mba mifankahita aby avao koa gny fianakavia sode misy olo boka amy gn'apela na boka amy lelahy mifankahazohazo mifankahita eo da mba amin'igny gny fotoa afaha avao koa gny hanomboha gny somonjara sy gny tovolahy mifankahita avao koa amizay.